Oire reopara aueiava riako oupa pitupitu, vosia riakova ousia vatotopoparovera oirato, uva vovaita oisio osia toupapeira. Rovopa oa purapaiveira ari riakova sipopiepaiveira oiratoaiare, riakova sipopieivere oratoaiare eva isivaroia oavuita urioavere vatotopopa pitupitu vavoreita uva vaiterei takuvupieivere rutu variria puraoro vaiteretapo eisi. Uva oaravivu vara oisio osia uvuipa or uvuiparoi oirato ra varaia tarai rogoparo oirato vosia riakova ousia vatotopoparo, varao oisio osia riakova varo pitupitua oaia tarai rogouvere vi oirato vosia riakova ousia vatotopau. Vosia riakova varoia pitupitua taraiuvere oisio vearo pitupitu rutuva toupaevoi oia o Riro kovova o ora, siaraia tapo taraipauvere oisio, vo siaraoiava o riakova iria oupavoi, uvare vovutao oaia taraipaviei ari oearovu oea ora oupae katai siara raga iava. Uva vara evara oaraia uvuipaviei ra tarai rogo pavio ora vi oirato uvuipauei ra eva rutuia tarai rogo uvere oisio vo siaraoiava o riakova iria ousia aueparai. Oavivu rutu aue siara raia taraipasia ra tarai roao uvere oisio vo siara oiava o ragai oisiovaroa oia eisi uvare vuta vaoia oaia toupai oaia oearovu oea katai siara ragaiava ora oupaoro urioae, uva vara evara oaraia uvuipauei ra vi oirato tarai rogopau, riakova varoia pitupitua ora siara vao oaiava oira, ra torevoko vira vivaro toua oa karepere vosia riakova ourivere vi vokeparoiare Ora riakova taporo evara rutu uvuipai ra purapasi vo varatarei rutu iava vatotopoa prapaoro, vore vatotopaoro osia ora ousivaitere, oirato ora riakova. Eisivi raga.